Olokkoloq iya macca e iyanaritu ceba magina ceba nasabaq ero ceba e macca apaq engka pikiranna maccai mappikkiriq engka otakna pada tauwe ero aga ceba e telimeloq missengngi agi-agi naita pada mato idiq tauwe matanre ero pikirattaq telli meloq missengngi aga-aga e erona magi tauwe aga leipauwi ko nenek moyangna pole ko ceba e nasabaq meloq i pada modelekna riyolo